יא, ס'איז גוט צו ניצן סיע סאלט, ווייל אסאך מאל איז אויך די זאלץ גוט, און ס'גיבט אריין א אנדערע טעם. נאכדעם איז אויך גוט צו ניצן סוי סאוס ווייל אסאך מאל איז גוט פאר די רעצעפט און פאר די עסן צו ניצן די די די סאוס. און ס'גיבט אויך אריין א גוטע טעם.